پرنٹر کی بات کریں تو پرنٹر بولے تو <hesitation> ایک مشین جیسے رہتی ہے۔ جس میں جس سے ہمیں پیپر کو پرنٹ کر سکتے، زیروکس کر سکتے۔ ہیں ابھی پرنٹر <hesitation> ایسے الگ الگ کلر میں رہتے ہیں۔ پرنٹر کا جو اوپری حصہ رہتا، ہمنا خالی پیج ڈالنے کو رہتا، اس میں انک ڈالنے کو ہوتا اور پھر انک مطلب سیاہی ڈالنے کو ہوتی۔ اور اس کے بعد وہ خالی پیج ڈالنے کو ہوتی، اس میں وہ <hesitation> وہ اور دو پیج ہمنا پرنٹ کرنے کا ہے نی۔ اس میں ٹھیک سے یہ کر کو، بعد میں جو اس میں پرنٹ نکالنے کا نی، وہ ابھی فون سے لیپ ٹاپ سے یا کیسے بھی بھیج سکتے۔ بعد میں اس میں جو خالی پیج رہتی وہ اور <hesitation> یہ ایسے کرتے، بعد میں پرنٹ آ جاتی ہماری میں۔ <hesitation> پرنٹر دیکھا جائے تو آج کل کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے ہماری۔